ഭ്രജില് വരിഏതിഏസ് ഓഫ് ഭോജന ഇപോദു അക്കല രുഛികല। ഇപോനു സമ്സ്ക്രുതി ഹവമ നഗു ഓതു തര്കരി തയരി। മലു പേരു അക്കല <hesitation> മുക്കി അക്കി ബുക്ക। <hesitation> ബേഅന്സ് മാമ്സ മീനു കര്നു ബുക്ക ബ്ലച്ക്। ബേഅന്സ് പോര്ക് ബുക്ക ഹന്ദി കോലി ബുക്ക മലമല। ഹോതേല്സ് ഇപോനു മീനു തോമതോഏ കോസ്തുമരി ഇത്തു। പുരമല്തു മലു പേരു ബുക്ക അക്കരജേ ബ്ലിന്ഗേരോ। മസ്തു പുര ചോഫ്ഫീ മസ്തു പുര ഇതേമ് ഇപോനു അക്കല।